Bema lau tanobada ta na'uram baina laoa- baina- baina la- baina la neganai lau na, america ba'laom. A- america ba'laom beh badina beh, ba'laom unuka beh, femli na unukai noho, m- varavaragu eva- <hesitation> lau vara- besegu bona varavaragu haidia unukai noho. Bona mai diba- io- na- da- mai dibagu taudia dan taina momo unukaibe. Ba'laom unuka neganai hari mai dibagu taudia seh bona, turagu veridia seh beh- beh hadibagum gabu beh- beh heita laigum, bona, diba taudia noho beh naga- unu gabudia ta'laom neganai, bema asi dibada taudia noho neganai ta'laom unuka neganai baita boiom na, ta- gabu badadia beh. Ba laom unukai ba'nohom, gaukara- gaukara daidiai ta'laom unuka, na basna lao kavam. M- nauram bema bainala una hanua nega una gabu neganai, na ba'laom unuka neganai, <hesitation> gaukara dainai na'laom. Bona edia moni- edia moni- edia daka moni currency' na na, itada png itada papua niugini tauda eda moni na vaitan <hesitation> hanaia. Na dainai da, ta'laom unukai taha gaukaram labour gaukaradia evana, gaukara maragi maragidia, dabalao gaukara, toh unu moni, na beh henim gauna na vaitan inikai <hesitation> gaukaram, ofesi'ai <hesitation> gaukaram taudia. Unukai na labour tana bo'gaukaram oi ofesi taudia inikai <hesitation> gaukaram taudia edia pei bamodia bo'abim. Na dainai da, lao unuka na, lau egu uramase bema, mai egu moni neganai lau nega ta unuka ba'laom. Oda na mauri na itana heina economic crisis lalonai na, itada- itada moni na vaitan asi veliu'na na heto na dainai da, tana heina da, ta goadam, ta gaukara goadam, eda boga kunu daidiai penepene maragidia ta'davarim na, bese vairai ta hatodiam. Nu daka, o, bema lau nauram baina la eh- edena gabu na lau na, america do balaom. Na beh henim gauna na vaitan inikai <hesitation> gaukaram, ofesi'ai <hesitation> gaukaram taudia. Unukai na labour tana bo'gaukaram oi ofesi taudia inikai <hesitation> gaukaram taudia edia pei bamodia bo'abim. Na dainai da, lao unuka na, lau egu uramase bema, mai egu moni neganai lau nega ta unuka ba'laom. Oda na mauri na itana heina economic crisis lalonai na, itada- itada moni na vaitan asi veliu'na na heto na dainai da, tana heina da, ta goadam, ta gaukara goadam, eda boga kunu daidiai penepene maragidia ta'davarim na, bese vairai ta hatodiam. Nu daka, o, bema lau nauram baina la eh- edena gabu na lau na, america doh balaom.